मैं सप्ताह मंजी यात्रा पर कई घंटा बिताऊंन छन, जन की सोमवार के द्वि घंटा, मंगलवार के द्वि घंटा, बुधवार के भी द्वि घंटा, वीर बार के भी द्वि घंटा, शुक्रवार के द्वि सी तीन घंटा, शनिवार के त कभी तीन चार घंटा रविवार के भी तीन चार घंटा त लगी जां दा।